انا مادابية نعيش في عالم خالي من الجريمة لانو الكوارت الطبيعية هاي حاجة منتحكموش فيها يجي كيما يجي كلش لكن الجريمة راهي فعل بشري نقدرو نحوه <hesitation> يعني- بهاد السياق مدبية يكون خال من الجريمة العالم تاعي